Xhepi i vogël në xhinse është projektuar fillimisht për të mbajtur një orë xhepi. Në fillim të viteve mille e novecento, ishte e zakonshme që burrat të mbanin një orë të vogël dhe ky xhep ofronte një vend të sigurt për ta ruajtur.